Ehe gn'amboa dia zagny, da mahambo sara ny tagna misy anazy izy, sy atahorana raha ohatry ka hoe misy raha atahora <hesitation> na alain'olo na oe alaigne biby hafa, da la ny ambodia gn'amignao da sisy raha mahasa- mahasaka olo miditra gn'amignao ndre olo ndre biby, da karazagne mpiamby mafa- mahatoky zagny izy.